Ke ekámbá némé sé ansé mma inémé asé adé iko Awasi. Sá-ádé ikó Awasi ade iko̱ úwém ké sió ikọ Awasi féb bábá ñkpọ keed ágwo ikéméké ikálá inám. Sa-adé ajile mi ibáhá mi ajid iliọngọ nángá iké sañgá ili alólóbód iliwi inyòng ajid iliongo nañga iwi isañga ingong. Anye áneké se ádé neme se anéké sé nse nemé. Afuli imo ini úfám anu, mbón ágwo némé se mmō némé mmõ némé ikọ Awasi. Sarade ewo ke nyọng ke isòng alabe ifeb ade ke ikọ Awasi iwihi-ibe ifeb. Idéhé nte wo neme nwen itiehe sé nkpénsé nemé ami mmo ná nsé némé ikọ Awasi, sa-ádé alolobod ami ajid ibáhà mi úsén kéed alólóbód ami álá kweñge mbon si ikóp ikọ Awasi iwihe ikwénge inọ, sa-ade ikpọmọ ákòm agwo akpáhá, nañga afo ámá ikpá afo úkáláké aba úli aba alólóbód ámi ulú kaba echid, sa-adé iko Awasi áwo ke ñkábá echid itiché ké údi. Mme ñse neme iko Awasi ññò mbón ágwo. Jak ámmọ ekóp ikọ Awasi, nsimaha inwak némé-némé nwén, neme ññọ ñtọ ami ku-úfok, mmó ufoknwéd ekáyákédé ékámá ikọ Awasi elú únwén sá-adé ke mbáak Awasi ánye ade ñtónó ifiok. Afó ama abaj Awasi afo anyie ifiok, ifiok nwen itietie. Ke mibéhé ké afo anna abák Awasi, némé aseke mmá inémé aséádé ikọ Awasi. Nte n̄kpébábá, nte ñkpébábá nté mbón utóm se ñse ñlád mmọ elinám utóm énọ ke inwang ami nté atọ inwañg ñsúk nse ntañg ikọ Awasi ññọ amọ anwaki inémé-némé ñwén. Mma úfán ami afile imọ agwo se ñyie ana nñémé ikọ Awasi ññọ ámọ sá-adé ikọ Awasi ade ikọ uñwém, ikọ Awasi anúng áném ñte ndidia idáhámi anúng aném ákán ndidia. Ñdidia akémé idiá amá kó awiong anúng údóng adé ikọ Awasi adi ikọ uwém, ikọ se nsé némé adé ikọ Awasi.